Po, mor, si s'ka jeshillwk. Ven i mir asht, jeshillwk ka, edhe tana t mirat, tana kto jan shum bukur, mana ..., kina, kina, jeshillwk po.

si t thon t mwdhejt mana, siC asht, gjith kon, siC asht gjith kon, njw lloj, si me votu mir, e do votosh ... pash zotin

pwr zotin, jam pak i vogwl, jam fmij pwr me i dhwn makins, eh, manej m pwlqen, m pwlqen shum, ... kur kam m' u rrit, kam me i dhan

Si e kena me pas ekonomin e shpis? E kena shpin me Cera, eh, ikonomia tesh asht pak e lodhun, pash zotin, mana, e kan bo pak kesh, shishto.

shokut tem, kur ai qesh, kam me .. kam me ... e kshilloj pwr Shwngjin, mana si shto, pwr mos m'u ...me nii i qesh edhe me nii qet edhe n rregull mana

pwr zotin, i miri jam me shwndetin, faleminer zotin mana, jam shum mir, s kam nanj gjo, mana shishto jam mir, shyCyr zotit

Car smun-je ka me pas ktu. Si tan vena, grip, koll, barku, t vjellta, shishto mana, si ton venat. Ton jan njilloj.

Pwr zotin do bish kto, ha qet, ha mir, mana edhe qeveria s ha keC edhe kjo, ha mir, qet edhe kjo, mana, shishto.

Pwr zotin, mu m pwlqen patotet e pjekun me mish thiut, shishto, ... me shkoll e mir jam pwr zotin, un i ha krejt, shishto, mana.

ushqime, shakta, si salami, e kan dal kto fallcot kshtu, jan shum t kqija, z ban me i hangwr, shishto.

Parlamenti ka detyr pwr tan venin e vet, pwr krejt venin e ka Parlamenti detyrin, mana shishto pwr zotin. Xhithkun e ka detyrin.

Po, mor, Caja m pwlqen, se soja, e Caja, ban mir, e pastron organizmin, mana, ash mir Caja me e pi, edhe kur je i smun, ban mir.

Pwr zotin, kur kena qwn i vogwl, kur kena qwn kalamajt, kena qwn tu luj futboooll, oo wshtw hapa dullapa, hapa dullapa ka qwn shum mir, kena qen tu luj me shokt, me shoqnin.

Gjaja ma e bukur e par asht familja edhe mrapa asht televizori se munesh me pa shum gjana, filma edhe si kta, asht dhe kompjuteri qw mundesh me i bo edhe atje, shishta mana.

Tash, ei ai ka qwn edhe me njerzit, si kena tu than ei njonin, ai tjetrin. Mana, tesh kan dal edhe robotat si munesh me i than ei ai, shishto mana, edhe robotat jan t mira mana, t nimon me xhanat elektronike.

Qielli blu nul mw pwlqen, vetwm ko koha vrant asht pak qef, asht pak i zi, shishto mana mir, qielli blu, shishto....